time soo amut tele yaa ngi am rajo, soo amut rajo yaa ngi am telefon waa waaye time bi kay lu nit ñàkk ñàkk loolu mu ngi am ba si kër, soo amut telefon, am nga rajo, boo amut rajo am nga tele waa. kër man amaguma tele de, tele moo ngi sunu kër de waaye xam nga léegoo lépp ne warul fekk mag, waa am naa suma rajo, su ma ubbee moom laay jot te lépp li newoon si man ci xalaat dana wàññeeku. Lépp lu ne ci àddina gambie ak bu sénégal yëpp danaa si xam dara, naa si xamee lii, naa si xamee laa, te xalaat bu bari dana wàññeeku ci man ndax rajo bi mu ngi may wettali waa. Déedéet boo mënatul de ba ba nga xëy di tàmm loolu amut waa